Ман мебинам, ки шумо болои як асари нави бадеӣ кор карда истодаед, ва он хеле ҷолиб менамояд. Шумо чиро илҳом гирифтаед барои ин кор? Тарҳи рангу шаклҳо хеле зебо интихоб шудаанд. Ман интизори дидани натиҷаи охиринаш ҳастам. Ин албатта як чизи нодир хоҳад шуд.